Nche jwi'n re mxiba ta nkema' do ngod ma'ba, na njwi'i lo ba jwa'na tamod ze loba nchoke re ma' mchamaza' loba nkuan ma' jwa'n ma' tamod nkuan ma' jwa'n nchama' reta ma' ndebena ncheketa ma' ba pues lo mne nke ma'za te ne mxi ke ma'y lo'iza, ndexi'ma za o kuend ma' ze bizma' zou jwa'ma tamod tamod nkuan mxi jwa'n jwa' mxi zebay za.